Ny raha tokony atao voalohany dia tokony ampifandraisy amin'ny loharano jiro ny lily famoaha printy mba hameloman'azy, bakeo amin'izay mampiasa taribo USB mba ahafahana mampifandray amin'ny milina famoahana printy iny zany amin'ny solosay na koa mampiasa wifi, lafa vita zay da apetraky ny mpamily ilaina amin'ny solosay avy eo safidia ny mpanonta amin'ny fanonta printy.